Al e dificil da respundi: alura sautarìu cula d'la matin però al e ën problema përché pöi arive pa a mezdì e cuindi ëntarìa forsi sauté cul d'la sin-a përché parei vade dörmi, s'es pi leger, l'as pa la roba ch'a peiza s'lë stommi